يعني اذا بشكل يومي ما فقدان هذا اهمال نعتبرو بس نطيق بشكل اسبوعي يعني اذا اسبوعيا قول مره مرتين ممكن تفقد هاتفك بس اذا بشكل بسيط يعني تفقدو على طخم أو على شي أو على مكان قغيب بالبيت يعني ممكن باليوم مره تصادفك أو مرتين تصادفك يعني ما تصادف اكثغ